<noise> sifuri, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi namoja, kumi nambili, kumi natatu, kumi na nne, kumi natano, kumi nasita, kumi nasaba, kumi nanane, kumi natisa, ishirini, ishina moja, isherini nambili, ishirini natatu, ishirini nanne, <noise> ishirini natano, <noise> ishirini nasita, <noise> ishirini nasaba, ishina nane, ishirina tisa, salasini, salasina moja, salasina mbili, salasina tatu, salasina nne, salasini natano, salasini nasta, salasini nasaba, salasini nanane, salasini natisa, arobaini, arobana moja, arobana mbili, arobana tatu, arobana nne, arobanatano, arobana sita, <noise> aroban saba, <noise> arobana nane, <noise> arobana tisa, <noise> hamsini. <noise>